Paka ak pii marə timlə <noise> pii marə timlə ha worna nok i ii ina dassəkee na uzan pa. Bil boo na boorə uza kona boosə una ina zoom na kam dukrə pa, ada n kamɓə mas ar bissək n ii pa. Nok lassaka wakkazi zi, mona kam maz ar bisse moozi gə ar bórik ina ton aa karab wass aa a kamtik maza roz rek laska bo gə wakati a az la bonaya sə i na ri eni boorik zok ya. Nok rik mii n pa orik bil palle kamina baso oza ina tissukun pa, ko beerik rə roo ko ro'or le roo gəbən n ii una ara dassəke na maz pa, nok gbata omit ar an waza gwanzəz áá mari a gó pa a mari a pii na laaka ɓə soma soma so amma Maz na bósa una mona leek dááku na bil pa keem paka ullek rə mona monge bó keek paka ullek rə pa ina zaa ina borə ina ting pan dəgsa zur za zak sə za boosə ində teka, ipa okəkarə i markə ka pa bó bote a roz a pazza piipa uni nok riik mii n kwee sa pu paka i dósək wakati n dáá kə makarantaz to wane a pu torrik rə dəlle teka n sinsək pa uni ipu dosək yangi a mii rə yangi mii i daksə pu ina torik dəllle meen ko mii ko mai a iz na pii pa, ina latə ko zo'or ar okarə ina latə laka ɓə iya bissei ina za ina tor ində te Komza kai i og aibe a maz zai pa ves ves ves gónun zur indəl nok rii zi e náá sai rii wanka i aka ogee rigagiya, i ka og rii gó pa. Amma nok riik n pa doosəkə də gabən gbata omit, naa ko nee ya nii rababaz dosaak na borumka sbən gbata wessat naa koo neeya náá riari da bu rə zankə dookən yangi amii.